സൈകില നേനേ സരലമയന കനി സമരദമയന മിശിന്। ഇതി ശരി രകശക്തിനി മേകനികല് ശക്തി ഗ മര്ഛി മുന്ദു കു കധിലേഇ ല ഛേശ്ഥുന്ദി। ദിനി ബഗ ലന മരി വദ് പനിതിരുനു വിവരന്ഗ ഛുദ്ധമ്സ്। സൈകില ഏക്ക മുക്കഭ മുക്കേ ബഗ ലന। സൈകില ഏക്ക പ്രദന നിര്മന। ദിനി പൈ അന്നി ബഗ ലന അമര്ഛബദത। ദേനി മിധാന് തേ ഫ്രേമ। സൈകില കധിലേഇ കു ഹുര്ദയമ്। സദരനന്ഗ അലുമിനിഉമ് കര്ബന് ഫിബേര് ലേദ സ്തീല് തോ തയര് ഛേശ്ഥരു। ഇതി ദ്രുദന്ഗ തേലികഗ ഉന്ദാലി।